Na tutuut pore guai nit in kanihen ke mamangin mes gun. <noise> Kanihen ke mamangin mes guna maman o naan. Ke hare ne hakoroput tamup hasoot tamup as ai masun tena. Kanihen ke mamangin mes guna to- togo toae tena o saksak. <laughs> Mei puo toae tutu, kobai in tokui tun ke son guana toae tutu. No na on beno na nget kup no watah, nahen to watah i nen, e kame nin, yo saksak. Poat e tun puno watah i kopu, ai men muna nget hamanas ih, nget sis puno men eyouh- nget sis nomen o watah. Ai, men e kame men nitsi kain ka e beiok mema men o sak, so mendia youh. O nate pan i pion e pusuk on be nahanu hakot dina nil tein papalang, be nahanu so ne youh. No so on in tegen e kamit on in pepe hunoa punis on. Bae nomu so keis tuan e kapu mes punouh kopu.

Kinan petas ih para sin puna yo saksak. Kobe na soot hamanas puria peles, beno mangin hen kuru mai tsi saksak, <laughs> peespla kain peso, o hanak, no mangin hanak nomao saksak, tena, na <hesitation> mangin mes gun e hanak- hanak purio saksak. No toi nin sohis in nang- sohis in nang toi nomo. Mangin- mangin pumo pa saksak pa para, no toi nin para in nang as. nahuenu, nahuepis ke son neno hen noma pa saksak. Toi nin nang, be no nu no saksak beno minok memae youh in nang. Kato hare panas mao e minok punomo o skon. minok memae youh in nang yo saksak, <hesitation> minok hanon mes ne youh, nang mas koma para haban on, saksak mas koma para haban on. orih beno gom hamanas ne youh. Poat eno gom ne youh, ken e gom mao kainkain neen, koba kaman gom not yain neen baya. hangum meo neen to korit. No makana- makana kapu tan oma. <noise> <hesitation> No mas gom dibae youh tsi neen watah poit, tsi neen pos ain saha kain neen sai ke tuan gom dibao pa watah. Gom nomo beno mu hangot o tong, hangot hakap no tong, beno mu hatun petas in pa watah yas tin pa waya beno mu hanak ih. Raeh mes on hanak puri youh pa watah. Hanak hakap nomo, poat parak panas punuh, beno mu nu ih beno mu hen hamanas. Kani poat, kao pan mamangin die pout punuh- <hesitation> Kao pan mamangin die pout punuh. Kao pan mangin die hetun punuh. Tena ke mamangin mengua nao saksak, ne mangin hehen mes okot gue youh hetun not punuh. Yi mes in kain tou peso to saksak. Kan ka peso sin purio saksak, tin pindik oku. No nu ku panas no saksak, hamuk mae youh tin sopen beno binin on, binin on- binin on. In nang, mas toi nonot as on. No nu nomo milk tin nang, beno, mas pot nomo in nang be ka on. Poat panas e parak onao watah tin sopen ke binin hakap nao. Nu panas nin Mo kuo in nang enen, in milk teyouh beno tsius hamanas ne youh beno binin ne youh. Kani poat e bora- bora oba mes on in pindik. <hesitation> tsi kain kanihen olsem ke mamangin hen mes guna <hesitation> to maman o naan. Na mamangin hen mes guo watah.